Veavuina e ve vaikilara namara wovagi maguli aonai auna arawalirao, au geku rikwana kia pana kala au ma upuku oi ga aluo, keikuna vea pene ao, au geku tikulu, kamuna ave vaikia ole a laka gerevagi ole, au upuku ia gena maguli rolora, gaalana, mapere ka gaalana aonai, ia, e ai mau o, ia gena maguli loki vagi e maguli agiao gena maguli makina ikanai, e ve kwaragia ole, oma repera maparara aorai, ai luala ga ku lakai wai rapa luga luga aira au ro pana laka piai numana au geku ai, veavuina, nama iwa vagina wovagi, e kilagira wai, veavuina iwavagina auna a ugamagi aona auna kauna e raka, oma ka, au amaku e au ariku kamuna gave uo, vekwakunagi ka e walao pakunai, ila geve uo laninai, au ariku kamura geve va ko waikuleo au amaku genai no veavuira kala wai laninai, aurai au amaku e ao leao au upuku vavinena genai aonai, au upuku vevinena, aumaki alu au- kuai e veavuina e kala ole, au amaku genai e kala ole e makina au geku ai makina E kilagiao veavuina na era, ina ama, geriai melo geria apitore ai vaiina, arigi rauna, oi inam- amamuna oi, melomu lanirana ge gia aomuna pene veamai, po ma au kama ilageria vekwalagi, ila maa lavu, ila geria vio, ila geria arigurigu, ila geria vivi, oina pano va woi waikule ria aurai melo vanagi vanagi, ila inara amara pie nugagi rageiwa vagiria, e pia kamonagiria, maki e veavuina, au repaku e au nugaku aonai ao- ole, ina ama geriai ia gera api tore pe va woiwaikulera, ia aukavagi, arigi rinaa namaiwavagira arigi moni kamuna pe venia arigi au nama iwavagira, ia inara anara pe veni waikule ria, ila, pane va gelegeri riparia ila geria vekwalavi, ila geria ve va lusi ila geria arigurigu, arigi kamuna ia melo gerai ai ge kalana auna wa raka, pane vaigelegele ri pa, aurai wa vea vuina wo maguli aonai a e lakagikuna, lani mapararai au makina a ve ugamagi aona au inaku amaku geriai, au eku apitore, kamvagi, aurai oma kopura kopura magulina aunai au ve- nugagirage pana va maaia ulamagi pana va maaia, au rakau arawaliana geku ripa aonekana Pe lakagi piaiku e raka, rakau pana rawalira, aura maparara aorai au inaku amaku pana ugamagiaoria, pana veni kamuria e pana va nama iwavagiria, pene ao, ila geria kwarea, kwalana au pana ve ugamagiao maguli eveaina e namana auna paiara ma rawalia, pai ara ma verere agia pere ao inaku, amaku aikina, aurai au wo upuku ge alu wai wa venuina ropuna ka e veavuina kamuna ka au e veniku ole, a ugamagi aoana, nugaku ai a aoana, e a ve va iligana au geku maguli aonai, e ugamagina au rakau pene vaiku anina, ma rekea geriai wa ve vegia namana e wa gia vanagi namana, auna mapara va maaia lanina, ilana maki, wa maguli namana wa raka, pie maguli agi ripa, aurai ina ama geria. veaolea rakau geria veavuina rakau ia mapararana, pe kamonagiria au geku ai, e walao auna ka- auna wa raka a ve ugamagi aona au kei kei ku laniana ve pene veamai ewagumuna wa veavuina kilana au aoku ai a aoana, geku mako ali e geku kalawo kalawo aorai, au vanagi vanagi, a ve va ugamagi aona, au inaku amaku geria, au rakau pana kala, au geku tanikiu e geku vanama, raka pana ugu wa waikule iwa au inaku amaku geriai veaoleara e kalawo kalawora oma kopura kopura aorai a kalagirana A ve kwalavi renirana, pana ve gugulura rekea a va gugulurana, e rekea aikina, na au kamu iwavagina wa raka, ma nugaku mapararana e ma veaoleakuna, wa ririwa aura pana ve kala veniria kwalana, au inaku amaku geria, rekavalavi e geria veaolea, geria vivi, kamu vagi, ge laka vanagiao lea, au eveaina e nama, ama rawaliana, aonai aurai oma kopura kopura maguli omana maparara aorai, au pana, ve ao rigo, nugaka pana ao ali auna auna wa vekwalari pana va waikulea gena